Ua pūʻiwa kēlā mea hūnā i ke kiaʻipoʻo! Makaʻu ʻia ʻoia no laila, holo aku ʻo ia i kona hale. I loko o kona lumimoe, ua pule nō ʻo ia i ke Akua o nā lani! Ua ʻolelo ʻo ia, “E ke Akua mana loa, e ʻoluʻolu e hoʻolohe i koʻu pule...e nonoi wau iāʻoe, e hoʻomalu mai iāʻu mai kēlā mea hūnā. E hoʻopōmaikaʻi iaʻu, ke ʻoluʻolu. I ka lā aku la, hoʻi ke kiaʻipoʻo i ka hana a aʻohe kēlā mea hūnā. Ua nalowale ia! Ua hoʻomalu ʻia ke kiaʻʻipoʻo e kona Akua! Ua mahalo ʻia ke kiaʻipoʻo i ke Akua! Pau ka moʻolelo.